fyoor, ffoda, gsibi, ghabi, gtahla, gjiif, faaj, ngooda, gtatahla, gjintahla gjimin, gjimin ngi ffoda, gjimin ngi gsibi, gjimin ngi ghabi, gjimin ngi gtahla, gjimin ngi gjiif, gjimin ngi faaj, gjimin ngi faajingooda, gjimin ngi gtatahla, gjimin ngi gjintahla, njiminsibi, njiminsibi ngi ffoda, njiminsibi ngi gsibi, njiminsibi ngi ghabi, njiminsibi ngi gtahla, njiminsibi ngi gjiif, njiminsibi ngi faaj, njiminsibi ngi faajingooda, njiminsibi ngi gtatahla, njiminsibi ngi gjintahla, njiminhabi,